﻿Mbaetiko ikavi jare ipöra kurai <hesitation> kianunga persona reta yande yambo kambio vaera i <hesitation> pensamiento, ani komportamiento mpeti möape <hesitation> erei ipuere ikavi oime yave mopeti komo tratamiento ani mbaeraji ikavi mbae guinoiyae jare ikaevera oyopekavi yae, erei kua yayapoño kiape, jare ñanekirei yave yaru mbae ikavi mbaeva, mbaeti jaekavi, oiko contra mopeti principio, encontrama jokua o